अगर आपने काजोंने बादाम से भोजन बनाना होई। ते आपने ये काजोंने बादामने फ़लने ये दालने ये सबनु इस्तेमाल करें। एक संतुत्रितल भोजन <hesitation> बनाई सकें। हेरें प्रोटीट ने सूप रहेने अगर आपने काजोंने। पीनें चीच चाहें ते आपने दूट ने इसे पी सकें। ने ये काजोंने बादाम से यादास भी तेज़ावें ने हेरें पोशल तत्व भी रहें।